Ogañazu hue un añu más menus güenu enque recordandu agora tolo que uvu patrás pos pahi menus güenu. Güenu eno pressonal, eno cercanu, alo menus eno qu'está enas nuestras manus. Lo sotru pos velaí sigui tolo mesmitu, con la salvagina de Gaza i la genti mirandu pa sotru lau. Alogu mos dirán que cómu hue possibli, lo mesmu que se perguntavan en Alemaña enos añus sessenta i setenta.